Ko altineere ɓilondiri dee, golle fiɗɗitan. Golle serwiis so a golloowo ɗun. Maa duu, wiide ɗun puɗɗoode yontere. Yoga kaa non waɗtirta e hakkille mun. <hesitation> Aɗe anndi yimɓe ngaldaa faamu e no njiirata ñalaaɗi ɗii. Ana wayi hono sii fu ana jogii no yiirata.